एक अलमारी को ठीक करने के लिए करने के लिए पहले उसकी समस्या का पता लगाए कि अलमारी का क्या है। उसका पैर या आधार समान है कि ठीक है। कि नहीं है या उसके स्क्रू या बोल्ट ढीले तो नहीं हैं। कहीं लकड़ी में कोई दरार या फूट तो नहीं है। या अलमारी को समतल सतह पर रखें यदि फर्श असमान है खराब है। तो अलमारी के पैरों के नीचे लकड़ी या रबर के छोटे छोटे टुकड़े लगाएं। अलमारी के सभी इस स्क्रू बोल्ट और जोड़नों की जाँच करे जो भी ढीले हुए। उन्हें स्क्रूड्राइवर ये रिंच की मदद से कस दें और अगर उनमें कपड़ा अपड़ा तरीके से खराब रखे हैं। तो उन्हें भी अच्छे से सँभाल के रख दिए जाएं। यदि अलमारी के पैर कमजोर हैं या हिल रहे हैं। तो लकड़ी या हटले की मदद से अल्ब्रैकेट का उपयोग कर के उन्हें मजबूत बना ले। यदि कोई लकड़ी या अन्य सामग्री टूटी हुई है तो। उसे बदल दें स्थानीय बढ़ई की मदद से नया हिस्सा बनवाया जा सकता है। और अलमारी अच्छी से रखी जाती है या अलमारी बहुत भारी भाई है। स्थिर नहीं हो रही तो इसे दीवार की से सटा दें ब्रैकेट की मदद से जोड़ दें। सभी सुधारों के बाद अलमारी को हलके से हिला कर देखें कि वह स्थिर है। या नहीं है यदि समस्या बहुत बड़ी है और अलमारी बहुत पुरानी है। तो किसी बढ़ई पेंटर की मदद से उसको बेहतर बना ले।